<hesitation> Aia ma ingian̈a amboa ty? Tsy ela de mivolan̈a amin̈'ny kamaradiko àby rô zah. <hesitation> Azafady hely, an̈ao ma mba afaka amitrarako a- amboa nakà ty zahavô mba an̈amian̈a hanin̈y izy, ndraiky mikaràka izy hely mandrapiaviako fo fôtony zah io bôka misy dia saraiky tampoko andihan̈ako zay. Tsôa fo izy mandrapaha-podiko bôka an̈y maty karà in̈y na mandeha milefa de mba ialan̈a tsin̈y amin̈ao feky e!